هغه کالي چې له ورېښمو، پشم او کتان څخه جوړ سوي وي هغه د اوبه په مقابل کې مقاومت نه لري او زر خرابېږي. دا ډول کالي په پرمینځولو کې رنګ ورکوي او ډېر لڼدېږي او ډېر کم عمر لري. له لیلون څخه جوړ سوي کالي د ابو په مقابل کې ډېر مقاومت لري او خپل رنګ هم نه خرابوي. دا ډول کالي په بیا بیا پریمینځلو نه خرابېږي او ډېر دومداره وي.